<hesitation> alhamdoulilahi rabilalamina, nké nké nga baka npaba nka, na soninkén bana moukou ntéré ntéréndé ké a dala bawoni <noise> angana konté katta a yan pouŋou tankargué siné, wouthié ké a dala, yo ndaga wana sarani nokhouwa i khané ké obligé na khara, kharaŋé bé guéni, nda lécolou gnimé débéri khima fo tou, khi ndi gna domé nké kan meme ké, ndi raga mé famounou nga séféné ti séré khanéké, awa nga golgnaŋa téyi, a ganagni hari safandi birdi bardanto layi, kou nkhada kou do golé ké na kata nowoninda, kengafé ma khan tana sou khara. Ndaga dakarou ma dala no surtou na wolofo mougou, ma foulé mougou, ma sourakhé mougou, soninké folomané franthié lawa kono wala ni kouwa tou.